Buen pues para kauk napuse vaeje ne mamu se bake jay saria mantsi ke batsajau napu kiñiu'u kiñiu'u ma madeung re kich'ijiñ y re kich'ijiñ kuanse saria lichajau kunji o liki'ijit o sani leung kange'ets o saria mas ke re o lo ke batsajau jay saria rimbiay para kauk lanu'u re kichijiñ lo ke vaeje napu ne mamu para kauk es rapu re mjiugñ kalaua mujui kon re rinyiu sutsuik kiñiu l'ejei rapu re arroz ra pu re bum'ujup <noise> ra pu re kichꞌijiñ kunji rapu re mas kje'e kuanse batsajau saria mantsi saria xik'ijit tik'kijit o sania kanje'e ngejets ya rajuik re los ke katsajaut kichꞌijiñ rapu re badeung para napu kusap se malanjual masujueiñ napu nl'ejep rapure ba'ajau njiy njiy se chiu mani laseing es re kichꞌijiñ kalaua y arroz mujui rapu re rinyiu sutsuik lejei rapu re kichꞌijiñ para kaung kunjia rapu re matsu batꞌey batsajau y kupu rapu re njaung nejeiñ rapure rapure para se <noise> re kichꞌijiñ par saria <noise> bantsey ke batsajau jai saria rimbiay y saria mas <noise> lo ke lejep rapu ne kichꞌijiñ mats'au. <noise>